طبعًا إذا كان <hesitation> يعني <hesitation> بإضطرارى إني <laughs> أثبت عمر واحد لبقية حياتي ، باختار إني أكون في نهاية العشرينات ،في هالمرحلة عادة الشخص بيكون عنده طاقة وحماس الاستكشاف ،وتحقيق الأهداف ،وفي نفس الوقت بيكون عنده بعض النضج ،والخبرة في -ال-الحياة، العشرينات فترة تراها مليانة بتحديات ،وفرص ،وأشوفها أروع فترات حياة الانسان.